لو إني أقدر أغير شي في حياتي الماظية، بغير أسرتي، لأني باغي أكون حر، أكون شخص مستقل عن هذي الأسرة، وأطلع برة أشوف كيف الدنيا تمشي؟ أنهم فارظين علي قيود مرة صعبة.